Ny vola desembra koa da vola farany vola faha roamby folo amy tao la gnatsaiko lafa amy vola desembra igny da ny fetiny krisy masy sy ny taombaovao farany tao